<hesitation> beta ni dari dolo, dari beta masi nona-nona lai, beta ni jarang pake <noise> rok, beta ni suka pake calana panjang, jadi, kalo dolo beta s'kola tu, beta pi s'kola deng calana panjang, tapi ketika beta tau nyong-nyong to, beta pake rok, ahi nya beta pung mama su bakalae beta "ose ni, su su-suru manjai calana panjang, bale kombali su manjai rok ahi nya ta calana beta su tar pake, beta pake rok, tapi beta pung gaya ber pakeang yang yang-beta pake calana panjang deng kameja tu, akang tinggal beta pake akang tarus, jadi beta ni jarang pak ada pung rok, beta seng <noise> pernaaa paskali ada pung rok, beta nona-nona tu beta pung rok tu hanya rok s'kola, tapi beta pung rok kaya mo pi bajalang kaa rok apa, seng ada, jadi paleng tu, ketikaa nanti su beta su su su-abis ka su abis s'kola, beta su abis s'kola, trus beta, itu sekitar <hesitation> abis s'kola sekitar tiga ampa taong to aa beta beta-su lia orang bergaya-bergaya to, jadi beta hanya tau pake rok jins. Tapi tu rok jins itu rok jins pende, seng perna ada rok jins panjang, beta pung rok jins, jadi beta pung rok tu hanya dua, rok jins pende tu hanya dua saa yang pas di lutut itu, yang sisa tu calana panjang samua, tau beta pung baju? Beta pung baju tu kameja deng baju kos, jadi baju-baju kos tu, beta lebe banya pake baju kos tesirt, jadi waktu beta kaweng, beta yang pusing sandiri, karna beta, seng tau pake gamis jadi ketika pi waktu pi acara-acara beta pusing, beta mau pake baju apa? Sadangkan beta pung pakeang dalam ruma ni, samua ni calana panjang deng kameja deng baju kos, kalo seng beta pake baju tunik-tunik yang pa ya <hesitation> baju tunik saja yang seng talalu panjang itu, jadi beta s'tenga mati, karna beta kalo beta pake pake-rok ato pake gamis tu, sadiki tempo tu, beta pake rok ap beta pake gamis, ya ampuuun ee be tar parcaya diri sadiki lae, apalae kalo macam, memang kalo pada kaya macam pakee sandal tinggi-tinggi tu beta su terbiasa, dar dolo-dolo lai memang beta, suka pake sandal tinggi karna beta seng talalu tinggi jadi beta suka pake sandal tinggi, tapi kalo, pake baju yang feminim yang berbau perempuan ini. Tar parnaah beta mo pi pake barang-barang bagitu, beta pung dalang kas pakeang saja, tarada akang gamis, jadi waktu kaweng beta pung laki bilang bagini pi bali gamis sana! Jadi beta pertama tu, beta pung gamis tu mangkali bisa hitung deng jari, s'karang ini mo pi mo-pi acara, beta tinggal taputar dalang kamar ini mo pi pake <hesitation> par hanya mo pi acara par mo pake gamis saja laa pake bada la pi bajalan, beta puta-putar saaampee ahi nya beta pung laki bilang jang ose pigi lai, karna memang tadi tu beta su tar bisa mo bergaya, beta tar tau bergaya! Mo bergaya apa? Lama-lama lama-lama-beta bilang ih kanapa orang dong bergaya lia bagus pake gamis? Beta seng tau pake gamis ahi nyatadi, beta pu balajar pake gamis, pake gamis, jadi beta pake gamis beta jaga bali <hesitation> rok-rok itu yang biar pake nanti deng blus to supaya pake rok ika-ika la nanti pake deng blus supaya, supaya lia bags, itu saa ka seng beta tarada pung rok, paleng, jadi kalo di ruma, <noise> beta bapake lebi sadis lai, beta di ruma tu beta pung calana tu beta pung calana jins itu beta potong pende akang, baru beta pake calan jins deng baju kos, jadi dam ruma pung tiap hari beta papake bagitu sa, kalo beta pung laki pung tamang-tamang datang ha itu beta seng kaluar bet tinggal di dalam kamar saa ka seng beta di balakang. Karna tadi beta pung calana jins tu akang akang-pende, jadi be pake dalam ruma sa, jadi beta seng kaluar deng akang, kaya orang bilang bagini kata mo pake daster, ya ampun'eee poko nya pakeang yang sampe sakarang ini pun, beta bapake jua seng talalu kaya macam mo feminim, tar bisa pake feminim, mo bajalang sa pa gaya jalang sa tar feminim sadiki lai, model da parcis kaya laki-laki mo pegang senjata <laughs> itu akang suda beta bingung deng beta pung diri ni, karna memang mangkali ka'apa ee? Beta dari kacil, su biasa deng tadi tu, barmaeng layang-layang, maeng bola, to baru beta pung mama ni tar tau kas pake beta baju-baju kalet, beta hanya torana deng akang baju-baju tadi tu, calana pende baju kos, calana pende baju kos, jadi tadi baju-baju kalet itu beta tar parna pake, jadi ketika beta dewasa, akang ter beta remaja, akang terbawa-bawa, beta s'kola di s'kola laki-laki, s'kola, s'kola tehnik, smp tu namanya s'kola tehnik, aa beta s'kola s'kola-tehnik bagitu lai, saaampe beta nae maso di stm, beta torana lai deng calana panjang, haa beta tau nyong, baru beta pake rok s'kola, abis itu laa di ruma bagitu lai. Nanti sekitar beta su lulus, beta su lulus sampe su kae kira tiga taong ka ampa taong ha itu, baru beta, mulai me berubah mulai pake rok, tapi itu rok beta pung rok hanya dua sa rok jins, rok jins dua bua, seng ada rok-rok panjang-panjang seng ada, terbawa-bawa saampe beta kaweng, sampe oras ni, sampe oras ni buka beta pung ruma, buka beta pung lemari pakeang tu, tarada rok panjang, yang ada hanya rok rok-rok yang orang bilang kata ika samping tu ee yang kalo katong mo pi acara kondangan la katong pake akang tu, rok kabaya itu la katong ika, ika di samping, la katong pake deng blus, itu saja, yang ada beta pung rok, jangankan rok panjang, rok calana pun beta tarada rok calana <laughs> yang ada calana panjang sa, calana panjang jins, calana panjang kaeng, kalo gamis, ha gamis itu beta su mulai beruba beta pung, karna tadi, seb dunia ni kan ha semakin hari semakin orang, canggi orang su, mule-mule, tadi tu bajalang deng gamis, orang pi kondangan deng gamis, orang la katong ni kalo tinggal mo pi kondangan calana panjang deng calana jins deng, kameja tangang panjang kan seng mungkin, terpaksa tadi tu, bali gamis la katong su pake kas <hesitation> acara-acara deng gamis, jadi kalo mo bilang kata. Beta pung cara bapake, la itu suda, akang mulai dari, dari akang su terbawa dari kacil, sampe remaja, sampe basar, sampe kaweng, beta tinggal bapake deng bagitu sa bajalang kasa biar beta mo pi pasar lai sarong calana panjang, baju kos, selesai! Kadang kala tar pake jilbab, beta pake jeket tutup kapala, bajalang. beta pung jeket tutu kapala tu lebe paleng banya'eee karna tadi tu akang seng talalu ribet, tinggal calana panjang, jeket tutu kapala, hela akang pung tali, ika mati haa, pake masker, pi pasar, selesai! Seng parna kata beta mo, bagaya-bagaya musti pake ini dolo, adoo talalo ribet kapala sake kecuali mangkali beta mo pi mana baru beta pake bada yam deng bibir mera, tapi kalo mo pi pasar saja, apalai hari-hari minggu bilang beta laki mo pi antar beta pi pasar, itu sa tu, calana panjang, switer pake topi yang dong bilang hudi kaa apa barang tu haa itu suda tu, la beta bajalang, deng akang, bajalang mo pake tas? Seeng! Uang tu beta isi akang s'kali dalam sak calana, jadi beta tar pegang-pegang dompet lai, beta tinggal kas kaluar uang di dalang sak calana, karna beta ni suka balupa, kal beta taru dompet, bajalang lai su lupa akang. Jadi tadi tu, uang su isi dalang sak, bajalang pi, beta laki bilang se seng, deng tenga matahari panas mandidi ini os tinggal bajalang deng akang s switer i? Beta bilang gini pakeang yang paleng praktis suda bagini ni, jadi jang bicara banya lai, bajalang bagitu suda tu, jadi beta 'ng laki kadang-kadang jaga manganga beta goyang kapala sa, barang dia su tau pung bagaya model bagitu tu.